طبعا انا اتمنى اتعلم اللغة الانجليزية. لانها لغة تعتبر لغة عالمية. تعتبر لغة الام عالميا. صعب صعب انه نعيش في هذا التجدم والحضارة الحالية. واحناما ما عندنا هذه اللغة ونتجنها مرة وكمان اواجه صعوبات في حياتي في العمل في الدراسة وانا ضعيفة في اللغة الانجليزية عشان كذا اتمنى اتعلمها.